Argjentina moderne edhe kultura e argjentinës tash <hesitation> osht e influencume kogja shumë prej periudhës koloniale spanjollë edhe prej <hesitation> emigracionit evropian. Kshtuqë edhe Argjentina njihet si ni përzimje e kulturave t’ndryshme edhe e ka ni kulturë ushqimore kogja t’pasun.